ढ्रम् एध पकार्शन वाद्य यन्त्र तऊ, हताइओं जिल्ली रंग ढ्रमु खोक्ह्ला शारीरो कअप्नु वजे ध्वनि उत्पन हाचीज्या। ढ्रमु च्यिकू थुक्च्या हिस्साु किशांग जिल्ली लोच्य। हुजु आम तोर प्रर प्लास्टिक, या जानवारो तंग खल्स बनेच्या। जब वाद्य यन्त्रस हुजु जिल्ली तंग कुल्ज्या मम् देहरंग ढ्रम मऊ शरीर खोक्ह्ला नज्या आई होड़ो कोमो लान निज्या, दू लानो कम्पन उत्पन हाचिज्या, दू होड़ो किशांग ढ्रम आवाजु रूपो सुनाई बच्य। हालेस आवाज बताओ होड़ो ढ्रम जिल्ली तंग किशांग तयांग क्सयाते या दिल्ला ताते मम् होड़ो हिसब्स आवाज बच्य। यदि किशांग ढ्रमुु आवाजु बोडीय ग्यामा हुड़ु किशांग कास्यम ग्याच। यदि किशांग दिल्ला तम होड़ो बारी रंग दीमा आवाज लान्तो।